Ah pues guꞌn guꞌn sdzaꞌl ldoꞌná nak nisdziꞌng pues ix̱uxkwaꞌ kon pchoꞌx, primer tsu nis, tsu pchoꞌx, kwlandr, be lë midzanj yëx, ption y este zëd gunu nak guꞌn sdzaꞌl ldoꞌná.